Azoko tombanana eo ho eo amin'ny fito arivo eo ho eo ny isan'ny teny manerana an'izay tontolo izao. Mihoatra anefany an, mety mihoatra an'io anefa ilay isa io satria ny teny mivoatra foana mivoatra foana isanandro isanandro isanandro. Dia izay mahatonga azy mihoatra moa ny mponina ko aefa betsaka an'izao tontolo izao. Dia mihoatra be an'io isa io an ny tokony ho izy.